Te ye chilaa nda katai ndakuui ore ino lavi, ore <hesitation> ye na'a chila naá ye kii lavi á ore na juiñi va'a, ore te ore laa nda katai, nda kuulɨ-inii, xi na juiñi va'a na taka ye naá lujua nda kuu ye nda'vi chilaa naá, nda <hesitation> nda kulɨi ye ino lavi á ni na juiñi va'a te kulɨ chila.